Oime ipirerivae, yandambujuvae, iroi jaji yave yaiporu, yandambujuva, <noise> nisiño iroi yave yaiporu ipirerivae kua <noise> kuareta yaiporu oime yave <hesitation> kirai arari oï.